Sa naa wee neti ya ti mina goji neti yai shirau, shirau ye neti ya. ti tere an dok, min maa dungu shuranmu ti tere an dok, tere an palau minin ti ya kpara, mini maa yuwa kpara dongi minin kpee doo swe ye min kpara doi minin nisshina tere an tat, tere an peereu ta piri ma shinno shigkro doo maa shugno minin shiwo shibukki minii maa shigo shig bukki nen waru ka penni nen toppina nen toppo peeni yene toppan ta bukki peeni maa penna tere an fuwat minun dungo shut ɖoo wee penna roi yee shau, yee dwagino yee joo yee koomo yee modɗo minun shuɗɗoi ne maa shura teere koɗɗi maa shinno shigro swe maa meena kuu wei, nen me nen wa shudɗoi ne maa shuraa koddi ye weshina tanga shar niyoro minin wannan minin wa ya jwatta ta shawi min maa jwatta ta shawi koɗɗi yee dwagino niyon kamaa koomo. Ti tere an kpumu, min sharme an tarau minin wa yuun shurani maa fora we fora minin dingo yuun shuran ka tei minin ti sha, min ti shiwon shigye dangi niye sheerem ne maa yuwa ka teere ne for dwagino nen for koomo nen li digi nei gee ku shau kan joo joo maa yuwaro nen shar me an tarau minin w afor joi nen warin mina nen wa li shawin niyoro me an toom me an toddo toom wei me an for fok ti ku shawi maa foro do tekkuu minin ya shurun sau minin gallun ti km jer shawi tu kun jujaki ta foki maa waakaro me an yipani in wa yippina mini pallu minin meerin mina in waa gali ti mina, mini maa gala ti minaa koddi ye weshina wanna ro mina dina to teere koddi ye min ta tans shar shig weshina minin ti sha minin yuun we min lega ti po sheerimu yeke lega ken yuun kobo, ken shari ken yuun kobo ye ke lega yuunin pennen shire duk teere jwal koko yee ne yuwaaan ta sanaa shirau ye ne kan te. koko yeneti yuun bukata kuuno ne ti yuuni ka panni sharawi.